Wɔŋ gɛ̀ɛ̀ɔŋ, guùŋ, tìyèe taai, tiinȧŋ, nɔ̀ɔ̀nɔŋ, nɔɔnɔŋ dièguùŋ, nɔɔnɔŋ le tìyèe, nɔɔnɔŋ le taai, nɔɔnɔŋ le tiinȧŋ, zììyȧ, zììyȧjɛ̀wɛ̀ guùŋ, zììyȧjɛ̀wɛ̀ tìyèe, zììyȧjɛ̀wɛ̀ taai, zììyȧjɛ̀wɛ tiinȧŋ, zììyȧjɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ, zììyȧjɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ dièguùŋ, zììƴȧjɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ le tìyèe, zììyȧjɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ le taai, zììyȧjɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ le tiinȧŋ, kpɛ̀ɛ̀ùŋ, kpɛ̀ɛ̀ùŋ jɛ̀wɛ̀ guùŋ, kpɛ̀ɛ̀ùŋ jɛ̀wɛ̀ tìyèe, kpɛ̀ɛ̀ùŋ jɛ̀wɛ̀ taai, kpɛ̀ɛ̀ùŋ jɛ̀wɛ̀ tiinȧŋ, kpɛ̀ɛ̀ùŋ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ, kpɛ̀ɛ̀ùŋ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ dièguùŋ, kpɛ̀ɛ̀ùŋ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ le tìyèe, kpɛ̀ɛ̀ùŋ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ le taai, kpɛ̀ɛ̀ùŋ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ le tiinȧŋ,